لغة أمي هي اللغة العربية هي تتحدث بها بطلاقة لأنها جزء من ثقافتنا وتقاليدنا أما والدي أو أبي فهو إذن يتحدث كمان عربي وأحيانًا يستخدم لهجات محلية مختلفة، بالنسبة لأجدادي كانوا يتحدث على العربية الفصحى لهجاتهم المحلية وهي اللغة اللي لي ورثناها منهم.